Pus kiau lanu ru xiljiañat mjau daabat njuande mjau taliajau kun muu mje pik taliaju pik amadat meje lamianchit amadan en puño porque si me nda latu pus iba stanju y ya si kun amadat mjedat ya amadat mjedat pik lai chjijiñ ya nju pik amadat y njuande njaung ljiu de ru ki semillas ljut y ya njuande kiua tamen santa nik paat mikie nik njeu xiliak xiliagat de ru mjau ljañ abaat mikie y de ru ya kun ntaudat es que ya bandua mikie y ya ru karat xiljiañkit laidat kara ki kiyet ndu mjau ki daabat mje ki kiyet njaung ljiua u dimiut nep kjuji ki nep semilla de dimiut nep y njuande lamidat kit palomas de ru ki nebat de njaung anedat kiua njiyet pik tamen kit talundat pa njiaung ljiua y njuande arroz njaung y dimiut nep kjuji. Y ya derudat biu lajañit ya tsau bandu t matse ya amadat xiaung pik lai mpa y santa mu mas nti bi nik padat uijibat ke lamadat porque ya bandua matse u nep lai y ya meje kjuts amadat y nkjuande laidat nduk njeudat zopilotes de ru mjau nju pik nda kuandu nda nmaay ya gatu njuande nda pagas nda npajal dimiut nep nep mu nmay nti ya tsau desde kajuach nedat ya kun santa ke gañjiu pik kuajau reje mejedat amadat ru zopilotes amadat ya lamjianchit njaung biu nik nmay matu y ya ast ke laljung y ya lajañ ndaja ki hueso ndaja tjay y entonces ya madat y ya xiaung am gatat xiaung nmay matu y lai njuande ru karadat ru ki kiyat ama nju riat pik ma napudat rudat kit xiljiañit njuande es de color dampu y luego biu xiliak ru xiliagat njaung. Ljiua kuandu kjuji amadat njuande pik lai kanjua y dru ma biu ma ntaudat porque ya bandua mikie ya bijiy te y njuande lai karadat ke njeu kit cuervos de ru cuando lai ya ljiua ya de ru a ma te chjijiñbet ma galjilbat de ru kit ljiua porque si no nep ma gaiñjuan ya biu taguan tapiyan porque luego maje tjung damiut te kit ljiua y ya con deru njaung kjuende majau ljaiñ cuaju kjuis ñiedat porque nibiu es biu nik date.